Kauso nakolshe zai ki mara duniya wanse ne'efa andi sana'anno bu sai mara, mara wanse le'ino lawa e'iko lawa mi'i na e'kafi, e' iko kafimi na iko lawa in iko kafi, bolo in iko kafimmi na'e mara, mara marito na'eno zunko na iko zinko ne'o inbatiya na- na- naa iko batti yam natare na namtu zawa in bugate na namtu bugu na zali hawoni, kausone sana'anno abu mara, mara wayye nono, bono mara dan 'ya a onommi noni ki bonoma a onobu mara wayye sana'a wayye kausomi na ko mara, sana'ano mara in sotko milla, millano kauso ka marammi, mara sai makaranta. kausomi namu danko ki zuni, zunike 'yankoi lawa kafi, yanko kafin maraye tare zinke btko- ba- batai, o kauso mutaronko bono muu to- mu- mu- mu- muwaranko bono saura miya saura farin ciki' a duniya wanse noni ki boni mara, mara baya andi sna'a in innabu na'eki millano, to mlla kausommi lo inɗenni mu'e riya muzafi zuni karatu.

To kausomi tazaman kaa'abu zama saidai kula bo andi lafibu kauso milla yansu- milla kam sam'i to mi yotoma annato mara ta a gita maranbu tusama manbu balle mara munikuwa gadonmu kenan, muni daman kadonmu ka'a kuma sana'anmu har abadin abada mara wayye'e mu kolshe zaini sosai, mu kolshe zaini mu yanko mara mu yanko haimu ko kano- ko mu yanko kano ko duwaroga go- mugo moki goma banda mumano sai farin ciki mu wanko oyu ai muda keje dabba mukeje dabba muda keje jabto mukeje muda kacita- mukeje ai zaimu tina muzanko aka yasi muhoɗankom bano tina ki milla ki mizinko kute 'yanko ka'i ei sana'ammu a rayuwa to kauso mila takauso da marabu tamine- tamiye miyana da marabu sam ko iko marabu kowa tushe arzikinko ki tiya <hesitation> dole ko'e mara, mara tushe arziki mo- mora a moktin go a makka Dei wustonkoi bi albarkancin Dei laibussanko miya ko'inabu kira mara muni kenan gndonmu kenan kauso ko meno ki marammi ko ariya ko andi kuwa ko itu sallah koniya sallah. Ka andi na lalamba gomko ai ko iko sallah lalamba ko idi sallah to gadommu kenan kota kota mara mu'i to muniye kauso mukolshe farin ciki dishenku mukonu- mukunneku fa mugodenku tim, mukunnem ku, mukunnafa mukolenko zai dishenku daikuma omu lafiya, dai omu falala ki millanmu daikuma kara guni ku isonko mishabono ke'dai kara dai- dai kora guni albarkacin uban kiji dai a kara guni.